Ndreto aby ñy karazany akanjo noho ñy fomba fampiasa azy kirairaiky aby: -Misy ñy tiserta, ampiasa aminy ñy fisikina mavesatsy manahaky ñy jiny na ñy patalo; -Misy koa ñy fisikina maiva afaky aharo aminy manahaky ñy sôrta; -Misy ñy lobaky, fisikina mañara-penitsy io fisikina lafa mamonjy fety; -Misy koa ñy rôby, afaky ampiasan-teña aminy ñy fiaiña an-davanandro na lafa mamonjy fety.